Qent e maçet janë ghuzartur pë shurbise diversi. Intantu qent janë më të mdhenjë, se janë anki më të mdhenj dhi fisiku, kanë kurmin më i madh, kanë anki na strutura diversa, maçet inveçi janë animej më esili, jo, më axhili e tunden më shumë se qent <hesitation> dhe kanë kompiti diversi.